Kovoa vao oa purapaveira oa pa riipa rutu paravera, osia uvuipaira aue rutu para vera osa voiropara, tosipaveira, kovoara purapa veira <hesitation> auera voreripaveira, aura purapaveira oarapa ruipa rutu paraveira ora tateatera, tatepa ora oaravu purapa ora uvuipaira vo kovo paieve riakora oo ragai, ragai oiraro oai evo kovo aopa ruipa rutu paraveira osiora voiropara, voavi tauva oupare kakae kare, ragaivo kakae roaro oaia vapa riipa rutu para veira kovoa, evo kovo oa pa riipa rutu paravera, ura touvira evo koro purapa vokovo oisio sia uvupai ra eakera purapa kakae raguipa ra roavi tauva oupave igei auovi, era kovoa eva ragai varo. Evo tateatero oara urapaveira voiroa ra toepa eakera rutu pura paveira po toe paveira ora tateatea pura paveiro ora eakera viruta voiroara oara toepavoepao eirapa oisiora voa kovo paeve utura sapaoro voea opa kakae kare ragai vo kakaeroaro. Vaore oisira vearo viraraga tou paivee, aue vo kepa sovararo, uva eva oapa ruipa rutu paraveira eva evo kovo uva vuta ra rutu ia evo kovoraga purapa uvare kovoa vaoia ragai vao voiro kovoro purapa tateateara purapa ravo tateatero ia kovopaivee. Aue tauva oupasa eake kovoro pura paivee, opo kovoro oara pura paveira oo itooo kovoro pura paveira, oo karuvera <noise> kovoro o eake kovo ro rutu oara pura paveira, evo kovo oapa riipa rutu paraveira toupaoro vo atoea, evo kovo ro rutu oarapa riipa rutu para veira ragai, evara ora pa riipa rutu para vera oisio ra vokovoro purapa, eva eva <hesitation> oapa riipa rutu pa raveira osiora vokovoro purapa, vokovoia tauva oupara, vokoroa oirara tauvapa oo vokovo raga ia eakera rutu purapa, uruiara rutu tauvapa vosia uropave ra vouruiaroiare. Vearovira rutu, oaia vearoapavo evaia vearovaisi pura paoro, vosia ragai uvupa rivoi, eva oaia vearo para veira kovoa eva ra varo. Ragai pa kovo eva oaia riipa rutu paraveira vapaa, vokovo pa rupa rutu paraveira oisio va vokovoia evo tauvaro purapa evara vii vora via evara via uriia ra tauvapa oo raga vo kakaeroaro tauvapa oo eakerovi purapa osiora voa tauva oupave vara via evara via tauva oupave, eisi ita osia eva oaia pa pura paveira ragai vokovoaro eva oapa riipa rutu area va purapaoro voia atoia, evokovo oaia roru rutu pavere vokovoia tauva oupaoro, okoroa ia uriara rutu tauva paoro, uvutarovuia ouriivivu tauva parara vokovo vi ia eva ra eakeve vi vosia vokapavere voare avara vere vokovo purapasia. Evo kovo oapa riipa rutu para veira vo ragai touavoia. Kovoa eva ragai oapa riipa rutu paraveria, votoupaoro atoia <noise> eisiviraga vearovira. Oire vosia ragai uvuparivoi kovoa ita eva oaia tauvapa, evokovo vearoa purapaveira toua vearo pie vira toupaive toua vo egei aoia vo vuraroia, vearovira rutu visi eva oaia vikipavai vearovira.